<noise> Eraji kuji ɗi e non wosin ladde ko wan defata e wori no kuyel mudum waddata. Ngoo fu to di njahta fuf atawai di njahta e ɗuggal, e gaɗanama e wuro tekkude e lie digam e bayayo to rowu to nokku to fewi.